என் மிகப் பயமான பிராணிகள் பாம்புகள். இராமன்கள் மற்றும் பூனைகளுக்கு மேலாக. சில சிறிய பூச்சிகளும் வேறு பிராணிகளும். பாம்புகள் கொட்டும் மற்றும் மிகப்பெரிய. தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் கொண்டவை. இராமன்கள் அவை வேகமாக சென்று அடுக்கு. இடங்களின் மீது தாக்குதல்களை ஏற்படுத்துகின்றன.